بالنسبة لي انا اي ضوضاء تزعجني وقت نومي، سواء صوت السيارات في الشارع او اي ضجيج ناتج عن الحافلات او بكاء الاطفال، اي شي يكون مزعج جدا ،لانني شخص نومه خفيف جدا، وانا شخص احب النوم في مكان هادئ جدا والاسترخاء.